Otu, abo, atul, anu, isiu, isinu, asa, asatul, itolu, iri iri nu otu iri nu abo iri nu atul iri nu anu iri nu isin iri nu ishinu iri nu asa iri nu asatul iri nu tolu ogun.